Turkia ko jae kua ko oi imperio otomano oñoraro reta ko jae popa arasa ˂hesitation˃ veinte rupi ipuere vaera mil novecientos veintitres oyemo convierte como republica jaema añae oñevae oriente como occidente